غدي نشد الحوايج لخسني، غدي نطويهم بطريقة صغيرة باش ميشدوش ليا لسباس في البليزة، غدي ناخد الصندالة والصباط لبغ ندي معايا غدي نديرهم في ساشي ديالهم، من بعد غدي نشوف دوا لغدي خاسني حتى هو نديرو في صاك صغير ديالو، وغدي نحط هاد الشي كامل في البليزة نستفو، من بعد غدي نزيد عليهم pc، شاغجوغ pc و شاغشوغ ديال البوغطابل ومن بعد غدي نسد الباليزة مزيان وغدي نعبرها باش منفوتش الوزن لخصني ندي معايا